لو عندي خيار بين إجراء مكالمة هاتفية أو إرسال رسالة نصية، بفضل المكالمة الهاتفية، السبب أني المكالمة بتكون أسرع وأوضح في التواصل خاصة لو كنت بحاجة لشرح شيء، أو أخذ رد سريع، أما الرسائل النصية رغم إنها سهلة ومريحة، بس أحيانا تكون أقل وضوحا، يمكن تكون عرضة لسوء الفهم، المكالمة توفر لك الفرصة، وتسمع نبرة الصوت وتفهم الشخص أكثر.